Ka kon mas serei val ninia kata kun abis nia na kun mas abis ani bil val voiang ri vap kapa ki tun tatana na ki arai ta pua tutuman luai ko nat ang katala luk luai ni to ang si igenen ang toro to nas ta mang igenen asukang kan iuk a to ang sikei kovek igenen petekai ang katanla sunguk a iau lauan ang si igenen ang vei nganing ko sep pat ta anganu petekai sikei ko pal pal ina pok so kam selen i to ka kun mas pakangai niri vap nei komiuniti asi kari nas asange ta keve taun aungos ku abis a ri bil ani ka pakangai ani ri vap parik ta galang ani ri vap sikei ka pakangai niri vap na ku abis a ri bil uaiang iles vauk a korong kute nap si kiniei ta ko bil roron asukang na no kun akus amalangas luai ni ra ta igenen ke vanang au kata kun to e rina. Kana selen i to nei rina ko petekai iuai ani mang ke vap. Na nau noto buk luai ani kana selen ito na aduk i taun no sinong ve nia no sui ia na ko ang kuai si vil amalangas ani mang ke palpal aliu i kata to singig na nolo ang kuai si luk lik any palpal i kana to na nolo angkuai si siang neina. Voiangnau kuvul na kun abis ta ka kou mas rorou kapa na no sunguk kuvul veri vap ani no serei asukang val sa kata kun abis ai no auai kuvul veri vap si asalak ani mang, ke maitea na asalak kuvul ve ria ani bil ka roron kamung rina na iuang na nau kuvul ve nia using kag selea i kun tuvai ni kana selea i to kag selea i tunai palau abis ve ri vap nei komuniti na nata kon buk kapa ni keve kaea iau lauang singina asukang a ko kovek i mannga sikei a bil ka mun or kuo angkuai ri rikek e matana sikei ke bil augos ko roron na nang kuai si luk kovui ani saka maitea an asalat kuvul ve nia na kua serei kapa na keve kaen igenen asukang si sunguk na avai kuvul ve nia si sang keve vuk maiten au nem long go angkuai si songuk kuvul ve nia.